संख्या साथ के अभाज संख्या मानल जाएचे इ एक अभाज साथ। के छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज नहीं होगाचे साथ के। बाग साली संख्या भी मानल जाएचे साथ के लेकर भातिय। संख्षिनीत और धार्मी ग्रंत में कोई संबंद बहुत सारे संबंद होगाचे। साथ के लेकर प्राचिन काल से ही मनतिताई जुड़ा रहाचे साथ। के लेकर ग्रिष बाबुल और कई प्राचिन ग्रंत के संबंद होगाचे। साथ के लेकर प्राणिनिक कथाओं अन्धविश्वास और दर्शन में। बहुत प्राकित त्विमकात्मक जुड़ा होगा साथ के लेकर ग्रिष। बाबुल और कई प्राणिनिक कथाओं अन्धविश्वास। और दर्शन में बहुत प्राकित त्विमकात्मक जुड़ा होगाचे।